Tsy de falifaly hanao ty tandroany. Misy ino? Milamina aby avao gn'antrano agny? Hotrany hoe masiaky avao hanao lastamy maraindray. Hotrany olo tsy natory soa io. Sa tsy salama gny zaza sa niady nareo amy madama?